Bora, ako- ko hati ku negu a tsi tol tsa topsa tsi mar nas te mar nas mera rese te- te yate nuguku. A toa, a rese ha lobul. Ramun tun na has, hagollo kapa. Hatol, rese a pots. Rese a pots a nit ne ta toa ta kurum ta kurum. Na hatopsa, age lu tane ra ka, ero ka u hiaka, u oil, e tatin parem hamanse gaga a rese, bate mlo kasi menu ats kal- kala tanen tsi a ha te gom eren, a tsi ka te mlo tsensi mer a te mar mta wona rese, e haka ha ruhne ri tse ha braun eri, bte na tpabtun rese parem ne. Kue stat bum tra ka tutun, tsa ko hatani wa tra ka tutun. A ka tutun te rangi ne gula a ku, a rese ha lobul, tsi te hagollo tun mera rese u ramun tun. Te ha gollo tun merin e niga mena le tun se nom a rese Le lu na se nom a rese, bte na hakis emen tra sosopne, a sosopne e kilin hakpa la. Na hakis emen tra sopne, te hol emlalu a twu pepa, pepa rese balte na haksi kibe men tra sopne hamansa bte la memen tra teng balte na lu num ta tsi ramun. So pota te hakisin emlalu a rese i hina sosopne, ale na yosul hamanse nma ramun balte, tupin enmu kali, emo kali susu bte hatohhanne num te nua na rese, a rese te kani yogana ale hakisi tne mlu ramun i yogana tra sosopne, balte balte tatin hatoka hamansa mui yasa, bte maki lol nen mu ramun, na te hatoka mulalu tra rese, te pon nue nin, noni ka, noni kamas po siwu ramun hamansa te hatokan mulu tra rese bte kanmi yasa. Kinera te hatapa mualu, le hangto tne mlu ngto bte hatapa mualu bte na golol na, bte na musa hange kune. I reke, ale ka memla rese a kohiaka tun, emua has ta tanta ka lol, a rese nu ramun. A tsi sol ku nahas te hre na mlo tsensi e nua tsi teist tanen. Tsaha, noni noni. none aka tutun, e nge mna e hahanka soku sne re. Hatol, a rese pots hamansa. Le lu hamanasa tnemu a rese, bte hakis emen, ka toa peket wen, toa pepa, na haksi pin emen tra sosopne, bate hakisi hakpa mulalu tra sosopne bte gamon halos u bunum, tra ha le na pun suri be num ta kurum, ta toa kurum bte tuei nabe men. Pota te tuei hakpa mla lu, balte na potsi nabum nenum noni a wele. Potsi hakap ine mulalu noni a wele, ale pots bei enma rese. Hakis e nom u ramun tra wele bete potsi nemen tra rese, ba- ba non lol so u hakats te tasu nama. Te pots hakapa mu lalu bate pots bei enma rese balte maki lol i sinemen. Tupi lol sinemu kali yogana tra rese bte happo num te po na rese tru kali tamulu hatohan nemen. Ple kapi nemen balte sta sei pne me, bte maki ponne num te nua hamansa tna na nonu ramun te pots mlalu i yasa tra rese bte na happo na te nua lalin tra rese. Noni a pots. Na pota te hatapa mulalu bete bete na musa ne, ale yati hakpa mle, ale tuku hakapa mle tra rese a pots. Na hatopse tan. Pota tena lu emulalu <hesitation> rese a parem tantsi oil tan te need eri. Le mas hol tna be ma ta tsi oil i store, a rese, a toa black sos, balte tatin la tski mamani lme hamansa teme nas num. U oil na- na blek sos e gamon halso nabunu. E ha- halso nabunu ba lo te hatapa nabenma rese. Te mar hatapa mla lu, te mar nas mera rese tra- tra katutun te rangine gla ku. Yosul tun enum a tsi ramun ale- ale ha golle men, bte musa na balte kana pin emen. Balte kna bi ne men, kna pi ne men ble te kana bei e nom ta dis. Pota te kna- kna pin e mula len bte kna bei e nom a dis, bte ha- ha- hakei e men. Bora alte tatin yus hamanse nma tanta sosopne, happo semalu te ppo na rese te nas emlalu. A rese tsa parepan, a ka, men a rese, parepan tsa sosopne. Le kna boi e kna boi e mla dis, ba noni te la hamas na tna bte hkis hamas a ke nom a tsi oil mol hatame a no kopin a sosopne Bte hula guli nemen. Hula guli nemen i yogana bu ngto te kulpu sne. Hatape men tru ngto bte hula guli nemen bu oil te gamon parem bna rese te nas tun la, e musa sila. Bte gul emen, bte gul emen, balte tun hala tnemla tsi black sos hamansa tena mlo ha braun tne nuen tse haruhna hamansa, haruhna haterko tne nuen. Te gul num, te gul num, <hesitation> te tre mlalu ake na mar tpabtu la tra tsi mar hakats te tra mla lu <hesitation> a rese musa hakpa la te mar ngil mlalu. Ne kpa kiba nalu stapin i yen, hatap bte tatin kna hamansa bei enma dis tsu pulete hamansa. Noni hatopse te rangi neglaku. Tra mamana marken tra topsa marken te rangin egla a ku, age nas enga toa mar ka, tra topsa mar- topsa marken marro ke mar nas mia kannan. Na men i nonku, i kasimna man tana man- man- man tana man hakats lol ke mar nas mia a toa mar kannan bte na tatin tonglo hange ri. Aga ke mar nas tun nasi wagaga tra, tru hakats tutun te rangine glaku, tru mamanu lan, alu kna yar has. Bara baga te sapnge bengu hakats tutun ba gate la naga tru hakats hatol, te pots tun merin ba bte mlo tonglo hange sibne. Nagi na yarin u hatol nu hakats, nagi la tru hatopse. Hatopis na u hakats te parem tun mera rese, noni. Kba tuaku aka te nasineri rek, e hla tsenisi nera mar nas, ba rese.